די פרידזשעדער ארבעט ס'איז א גרויסע קעסטל ס'איז קאנעקטעד צו עלעקטריטאציע, און ס'האלט עס קאלט. ס'איז פארמאכטע פלאץ ס'איז דארף זיין פארמאכט אייביג, מ'לייגט ארין די עסן און ס'האלט די עסן, ס'איז אנגעשטעלט אויף א קאלטע פארנעם, און ס'האלט די עסן זייער זייער קאלט און פריש.